Ndreto aby ñy karazam-paty misy: -Misy ñy sipagety. ao ñy makarôny. misy ñy sedapy. misy ñy elikô. misy ñy paty matsiro ;ñy sipagety noho ñy makarôny. añamboaran'olo misao noho composé. <shushes> fa ñy apôlô noho ñ'elikô noho paty matsiro. anaovan'olo lasopy.